की होदो फिल्म रिंग रिंग दुंईन म्म होदो एकदम ठीक रिंग रिंग दुंई। हरकुछ म्ज़ा बच्छ आंद खी खी। घ ता वडो वडो शिचक। पहले इंटर्वल लोच पहले ता हरकुछ वाडांग बच्छ हरकुछ वाडांग बच्छ ना। इंटर्वलु बाद सान्दा दुखांग ले बाच क्राबनाग ले बाच स्टोरी ह्नेस मोडो फ्योमग डायरेक्टर्स की अपने अप ही क्राबनन द्वानो देस करबनाग द्वाच। मगर एंडो हसे वडो वडो शिचक। हरकुछ म्ज़ा बाच कमालू मूवी तोच। किन थैंक यू हुज़ू मूवी रिंगी ख्यामो तांगेस। किन घ बडा खुश टोक।